أجدر طبعا أتكلم العربية وأفهم بعدين الي بيصير بشكل جيد ،أحب أتحدث بعد بالعربي لأنها تعبير عن ثقافتي وهويتي، والإنجليزية تساعدني إني أتواصل مع الناس ،والثقافات المختلفة لإن هيا اللغة الأم بالنسبة لباقي الدول يعني، كل لغة يعني كل لغة تعطيني طابع خاص وتفتح لي أبواب جديدة عشان أتواصل وأتعلم وبعد أستقبل ثقافاتهم المختلفة يعني تتطور مني.